<hesitation> anniversaire tonga lafatra amignahy oh, <hesitation> manino izy tô mô ray amandregny agnahy zegny tegna tiako mba ho present akeho satria zegny zegny <hesitation> raha mahalana nisy de amy zay fotoana zay koa ho <hesitation> tiako zegny mbô misy gateau de avy ake kô misy artiste magnafana koa, za zao Dadi love zegny tegna tiako, de- de magnagno karaha zegny, de miaraka mifety, atao karaha- karaha fetin'olo <hesitation> magnagno soirée hely regny edy bôkany, magnagno karaha zegny.